اول حاجه هتختار دراجة مناسبه اختار عجله مناسبه ليك متكونش عاليه جدا عليك عشان تقدر تطول البدال وتقدر تستخدمها كويس من غير مشاكل لازم تلبس خوذه وتلبس هدوم كويسه ومريحه يعني عشان تكون مرتاح وانت سايق, تظبط العجله يعني تظبط المقعد وكدا